<hesitation> jirani annin <hesitation> won dibbiaf sihiwamne <hesitation> barretant arratan <hesitation> edattan diko yaaani wari attin akkan muziki akkama min yaani nutdante, <hesitation> warri guddio hamttu endelea s, sautian endeletii dub <hesitation> wokti sunnen wokti innaman rafuu ,ilman kaba annen ilmansunnen dubattan harafte wokati akasi sun dubattan ralle fuledi wakati dibi ilmant hinrafti sauti yaani gad busaaa wakati halkani, hamtuaf akkas hin yenne ammotu wakatin sun, wakati sun <hesitation> halkant hakarte inamman hinraffa ralle fuleda sauti gad busa.